Usen nduọk odudu emi ami mmade k’uwem mmi akim eke mmade nkan edi usen emi ntide mkpa oboñ nnyin Jesus Christ. Usen oro anam ami k’idem mmi, koro owu emi obode ufen ónó owu idihe se owu efre, anam kpukpru mme nduõk odudu eken esidude, mme nduduọk odudu awak eti eti edi edo ikpoñ mama k’uwem mmi nnyuñ nkpono e koro enye esinam ami nketi nte Jesus Christ ekebode ufen, mme ukuñ emi enye ekebode anande ami ndidi se ndidi <hesitation> mtin emi, mfin emi ndidi owu emi nkenede ndinsaña nnan kpukpri mkpo nte mkpamama edi ke ntak enye ama enyime ndikpa so nduọk odu emi etide usen nkpa Jesus Christ edi nduọk odudu emi mmade k’uwem mmi nkan, ke otu kpukpri mme nduọk odudu eken, usen mkpa oro esitide ete kusen eke ke Jesus ekekpa edi nduọk oduọk odudu emi ami mmade nkan.